Qent e shfaqin dashnin’ për pronarin n’mnyra shum’ t’ndryshme. Nëse ni qen e don shumë pronarin, atëhere ka me e kqyr direkt n’sy shum’ shpesh. Qent kcejn te ti, ta lpijn’ ftyrën edhe patjetër që e livritin bishtin ton kohën. Nëse ni qen ka- mundet me t’pa, osht i gzum me t’pa, atëher munohet me t’prek edhe me nejt afër teje.